Қai, miga da ɓeta tu ẻ za ndye tswashe a snu woga nyize re ga ɓwa sh, aye shna nɗye wogbmaba kpe gnuawo nyi lo ɓye ɓwa hna ge yna; nɗye eza ga ɓwa eye wo gbmaba kpe gnuawo lo bye ɓwa hna ge, nyize re ɓe, e snuga, de wo gbmada ɗye go m ɓena, nyigna ɗye nɗye woga ɗyi ɓida ge yna, ẻ-de ye’m sade, ko nyigna ɗye ga ye’o eɗye wo ɗyim, kuchi yna nɗye wa ɓe wo ɗyi zhnan zhnan yna wo nyi gna e de ye’o wo ɓa ɗyi kuchi gem, yiga chiwye muhni, shna nɗye wo ɓe zhi wo chni. Ynadyi ɗye ɓe wo dyi ka yna wa de ynaɗyi ɓe chni wo ɗyim. Ere, shna nɗye wo ɓe zhi wo re’re wo ɓwa ere wo re ɗye go tna, eza hela tsi eko hna ɓye hega de era ɓwa he re ɗyegom. He snu he ke he mu’ɓ sa nɗye he ɓye wa ga kpma zo yna, ke he mu’ e aza nɗye ha ma ɓa yna ɓa nyize re ɓa g aka zo yna. Sade nɗye-ga gna ɓe dna nɗye gba gba, eza hega yi aɗyi nɗye ɓa yi aɓyi ɗye go yna fi nyi ze yna. Gbmari, nɗye hega yi aza, hega ɓwa aza nɗye woga kula de he ɓe ɗyego yna ni eɗye dna ɓe gye eza nɗye wa tsi eye hna ɓye hna he nyize re ɓ e da he gbma nɗye hega ɓwa eba mari nɗye ha aɓyi a la he shi’o ynam, heɗye he ke ɓa e ba mari ɓwa ga ye shi’o num ga dna ɓe nyizere ɓe e dahe gbma sari hna yi. Sari hna, he de tnu tnu ɓe snu, he snu, gbagba nɗye ha ɓe yi fanu nu, ha de’ fa ɓe chni he nu m, he shi ɓore sha, aga kpa he kpa kpa aga gi he yna ɗyi gi gi n, muhni nɗye a zhi ho ge m ha-ɗye hega ɗo ɓe ma sa sale ewo ndye ha ɓe zhi he ɓwa yinaa, ndye he ɓa ɓwa ga ɓa so shi nu m, ɓore, aga gi he’ wo gigi ake ga gihe muhni e sni he nubo shna nɗye he ye ynam. Sari hna hega ɗye ɗye nyize re ɓe ede he, ede he ede yi gbma da yi he dyegom sari hnayi ha ɓe zhi he yi nyigo a-fnana yi eye nɗye eza ha tsi lo yna, nyigo’ be ega de he fnana snum. Sa nɗye hega nu, hega shi he kpe ede mari ge yna a gi he gigin, ndye he yi a ɓyi-ndye ɓaga wna he’ ɓe ɓwa ɗye go ynam, nɗye eza ga tsi eye hna, eɗye nyize re ɓe ede-gbmada o ɗye go m, dodo miga gna nyize re ɓe gbmadad eɗye a ke he say a. Miga gna enyi, za za wa wa aza mango wna ɓwa, nɗye ga yi nyize re hna ɓye nu ɓy ɓmya yi re nyize aza ko ko nɗye ɓa, ɓa nyize ra ɓe ga a ɓe ɓiɓi ɗye de aɓe mari yna gi ba mwasa fi enyize ɓe, ke ɓa ɓwa e ɓ nɗye ɓaga wuyi dye zogo ge yna. Ɓena, nɗye ɓa yim yi ga ɓwa ɓba nɗye yi ga kpmi ɓe e ɓa ba ynam. Ɓa ɗye yi aza nɗye, ɓa giyi shawura ari ɓagna ɓe nɗyo ɓa ɗye a-snu ɓe ga yi ere gi ɓba m yna hni. Ɓe ɗye ɓa sni ga yi ere gi ɓa yna hnin, nɗye yiga yi aza hna ɓbyeshi yi ɗye ba yiga ɗye ɗye ɗye aɓe ga ɓmya fiyi, tso nɗye he ɓwa, ɓwa en-za woga jni he ba mari yna m eɗye yi shnan ɗye nyize re ɓe ga de gbma dam. Ewori ɓe, eko bmya nɗye hega ɓwa aza nɗye ɓa yi eɓwa gu he ɓe yna, eko muhni wo bmyam nɗye hega yi aza nɗye ɓa ɓaga jni he ba mari yna m; gbagba nɗye zaga yi fanu, aza ɗye ɓa ɓe ɗye pya wo yna ɓanyi ka gna ko eza ga ɗye pyawo ga gbmi ya ẻ tnu tnu nɗye etsu chni he wna wna num, ynado lo do zhi ɓyiri byiri nɗye, a eh eh gomnati ɓwa eɗye ka gna. Tso efa nyi hna eko a he zo wna wna eɗye efa ɓwa tu gnin ɓe na anufa de kalan, ewori ɓe na anufa de kalan, ewori ɓe miga gna ɗyye yize re ɓe ɓwa gbmada eza wo lo yi kaka n. Nɗye hega ya he gba kala eɗye nyize re ɓe ede he gɓmada n. he re nyize ɗye ma sade nɗye he ɓwa ɓwa go ni hna gayi shna hega da lanki ɓeta nyi, ɗye he ɓwaza ga jni he ba yna marim ga yi shna hega da ɓeta gnami yi fi gnami fi fi nyi, azado nyi tsi bado ɓa, ɓaga chni gya a, ɓa, ɓa aza mango ɓa ɓa wyenye go, to aɓe nɗye fi ewori hnalo yna mi gbmi zhi ge yna hnan.